Gəwre nəkə tomsə enə tomsə enə an kər tomsə a kər nəkə tidi ma pe ma dələ ko məni ma dələ ko, ma ni mam mənə ma roydənə kəw mənə in anguwa rə ay ma roydini kə ma gə gbəkəre, ma ni mam mani kererekə mázá ma pe ma pe bible mani, mən pe bible mini nə kə mi zangəre mi zangə re nəkə arkal daŋ ba zum tə ən mən bəsə kaymani rə, mən bəsə gbəni kay manirə ko mabu dəllew ko ko nə wanya ko mabu unsəre aw pat, mokə mə kpew nantə etərar kaw. Bible kə tə gərigə, gam tə gərigə nakə in wanu sə mə ge mən kə in bəsinra ay kə mən bəsə kam ma nirə. Kayməni məkə bəsu wənə a gərə ani, agə ba zum məsəparə. Mə gaw nə ko wana rabira mə gaw nə ko wana rabira nəkə ba zum in mən bəsə kay mani kemrə. May kay bə ən mo mə ye may kay mani nisə mə genə zul mani ali. Kay mani nəkə məkən ləy dettere bisara ayrəre nəkə gam dabə kə i bəsə bən kem, ma bəsə kay mani kem i bəsə bən kəy mani kem mo mo mə ma pe mən mirə am zum nə kə mi min wanə əə mo mə bərsu ani u kay ba zum nəkə ninkə in kamsɨ yamsə lə aw a minə min re bisara nisə danəre sə zanga amine re ani. Bisara nəkə tə ən mən bəsə kay mani kemrə kay mani nə kə ma bəsənə kem nə niya. Kem nəkə a gərə. A gərə nə kə kay mani i gaw wá wá. I gaw nə nipinabə tidi ikən pəli roydə gəri gə, lemsərə ikən ikən zum kən gəy wombə gani i gaw gərigə. Sə i gaw sə a gaw mən zaw nəmbum. Mən niya zaw bə i ɗa kə ɗan belle e mabu witiru sə a re ɗa kənə gərəya? Wanəsə bisura tə anikə in kə a gaw gan gərigə diti məkən zangə nə lemsəre məkən zangə ma minə min sə wanu bisara tə inkə a gaw nə wa wa ani bisara da ge sə inkə a samrə bisara kə da ge sə inkə a yórə bisara kə da gesə inkə. ekə gə a gaw rabira urkə ge kə in kə a gaw rabira. Rabira rəre ke kama kan ɓikən ba zum musəpá gam nəkə énəkə a da kə a gərə, a gaw rabira sə nisə zum bə kə kpeye bile mi mikən yonki kən kər ka tə in a kəsən ɓikə nən mən bəsebe tomsə. Ay yonki kən kər ay pat mikə mi gaw ay kowanə bə akə gaw ganwawa wa gərigə gam nəkə məkə tə mən a gaw nə gbəni kəl beni ɓikəllərerə wunə mə zanyə ani ani bisara tə ani pat mokə garə gən nə tol mererə pa al, ba zum nəkə á gere. urnə a gere nəkə in bekə be ge gen kowana ko may unsərə ko a marəm marirə ko ma rəm mani mikə mi gegen mari in ayi mari in ay sə mi gew ay nə kə mo bə mə ge ge mari in ay nisə be be genun ay Ən ko wanə bə kən zisə kəyrə ama ninkə nəkə a zisənə zin. A zisənə zin ay kə məkən ləy bisara rə re nəkə bisara tə ən mən məsə ko mən məsə mari rə mə ge kowana ən wəl guru mə gey gen gam nə ni urkə ənkəl ani mal, yonki eni vase ay may ənkəl mə mal ən ali wəl sə mən be kə mi məsə may kay kə be a gugənərə. A gugənərəkə ni pinya? I gugənə gun gam ur bə dam mal nil mal nore ette, tore ette məsə mar an ari, anire nə ma ur nə ni linə ali mobə məli da ni ani. Ma məsə kəy mani mən gam nəkə mən bekə bebe wo, mo mə wo kə ni paya ur bə wo won. En wəl guru a wo won akə mi nə min rekə akə zisənərə gam nə ninkə kə a minə rerə sa a zisənə akə minə min rekə áré zisənəgərə gam akə zisənə kə ma mi mə zo zum sisən mən ən ali ur bə a sisu mən ən ali kowane duniya wəl guru awtə ar wəl guru ar sə duniya to nə ay pat ba zum siye a da mal ən ay a səw wanəsə. U kaƴ nəkə an artə an təse ni mi tənə yabə ən al bə da malən ani ənkə ka a musənərə a gaw maw ən ay rabira a bə niya malu, abə niya malu a məsəana duniya rərerə. Bazum in bekə bege may sə kəy wani məsəmən kay ay ke mi gewrə, mo mən bé bé wo won a min artə min tə min womkə wəl guru a wo won pat A da malu zum kə gaye yonki eni wəl guru min artə min kəsə, gam nəkə a wanu sə ma tə mən ay ur ay kə ninni ur ay kə ninni ani kə e an a yeddə en zul wuniyarəre, a yeddə en duniyarəren bi tan ur kay kə ba zum da yeddə ko wana rə an gəre en mawən ay seidei wanu mil təsə di an nəkə ur kə ren təkə ən ur ay sə ninni sə ka, ur ay sə ninni sə ka, hmm mənkə mən mi mən zulə pa am ya, mən bə mə mi mən zuləm pa amrə ay, ama mo mən təsə kay mani, mi min təsə kay a gərə bazum məsəpá, a gərə a gaw rabira, a gaw wa wa, a gaw wombu e mabu zum məsəpa an kpi bisara a al bərə sə ninkə al pakəma se enə a tə a zangə bisara ar ayre a zangə a minə min wan sə bisara tə ənkə an bərə ama en mari witiri dor nə kpəse abə kem, kem nə kə a bə ani nəkə a re linigə wanu rerə a kan gaw ɓikini kə, are likə wanre ama akə da bə wanu ɓikinirə are linəgə wan rerə gam nəkə niya ba zum an artə an tə ən kə a gaw wá wá, rabira bebə be tə an kəsani ɓikunu in tə wanu in dube i da aw ama ninkə é enəkə a zisənəzin un bekə ur aykə a wosimirə bekə ninnə en wəl guru an vəse en wəl guru wan an lese dam kə a lilin kə bu bun may piya bə zum lelen dengə ar mə kən letə, mən gur mandə Ma lilin gəriəə sə bəl ka day mə dan wanu bə a reybəkərə le dam in kə lilin kə bobon mo ma təsə kay mani mən urkə abá bárə en wəl guru agbə gbən dikə re ama ba zum an artə an vase, namtə lere ɨ gbɨrə namtə lere ɨ gbirə nəkə ay kə vəllə, ay kə vəllə ay, aykə re ay bare, ay kə re ay bare gam ninni a ninnirəkə kə gərə en wəl namtə lere kəngbi nəkə are gəkərə an artə ansi namtə lere nə dəntə lere in ire gbikərə, i gbirə bəkə nə duniyarəre may witiri nə kay wani ire gbikərə, i gbirə nəkə. kay yeni kay tənən kay wowa, kaŋ gəni are ruy də gə mawrə are ruydəgə malu nə kə namtə lere zum an may iyee kay yeyen kayyerə im merə zum mabu yituru bə ən ni anni en wəl guru bə ən ni anni ama ninkə e nəkə en namtə lere i gbi gbin may kay kə za kə vallən mə tə mən usoku bekə min dolləm nisə mə za ma vallimi ama ni, un urkə a gbə dikərə in bé ben man bekə bere gbə kə dikərə sə ekaw abi pat a minə rerə akə minəmin rekə ba zum an tə ənkə a vallələ van ma, nay ay kə zokə kan nay yerkəl kə zokə nay lini, nay lini kə zokə nay yerkəl. Ama a minə rerə akə minə min rekə mabu sə i vallə kaw aykə i kə ɓikəlre ni akən mari en wəl guru akə re minəgə rerə kə re zakə. Kay barerə kay bə kə re rekə kay barerə a gərə may may in be a bár bá rə, mabu ga mabu ettu, taru, naruk ipə bakə nə alle ettu, taru naru ipə bakə nə al, ettu taru naru ipə bakə nə al, ipə rekə malu girəp nə al, girəp nə al gamnə niya zum təm enə a mimin bisara. Ama mukə bisara nə kə a yesu bisara kəl. Basara kə an təsə wanu kerere koda yese bərə ənkə a gaw gaw rabira ən kə a zisənərə in niya ur ayya saw nə hakkilorə, ur ay saw nə nini nərəsə en wəl guru zum an vase kə nə hakkiki ama sai dai wan wan damam wan ka yerəm mən məkən təsə mən mən bekə mi sawnə hakkilorə aykə ur bə sedən kə reməren likə nasara. Ur ka li nasara nə kə ur ka sim mo bə məre hakkilo ka səurə mabu ire mə ren noydəgə mabu ireməren əə itə ən áy ur áyya me kə sel bəmi bən nə ur ay gam ninniya məkən mə dəkə bisararə iza i təsi tən wanu littafi mai tsarki tə ani ənkə kaanbə netətə a gərə arirə ama e nə are bəkə netətə a gərə ən ari agərə kam ninkə kə mokə ma bə gə gi sə ma oygə golə belə pa alya, belə pa al nəkə ən ma gá gənsə kay mani bə, nə ko may mə mewai nə may mə mewrə aybə pat ma gaw gənsə wanə. Gənsə ar nəkə ma oynə be məsəpa be tə ben ə. kəsən bikini ama ninkə a gontə gon bisara aretəren aduwarə ama bə bən niya nə niya. Bisarə kə dabili dabici da may ən ay idə sanzə kayrə. Ba zum bində may ən ani in kamse bisara an kpew nəmtə eftər ninkə ni en a bə kem kem nəkə ən gam nettə ən wanə ka bere wərkə mo nə ka iren ikə ben may in bi be kən du belə pa kə may daŋ aniya. May kə səw ani bə boni məni kə daŋ wanə itə ba zum antə wanə kə duniya re igere ani kə mi bə mi re gekərə ama ninkə nə kə ekə age an duniyarə kə gere pa bə ikə gere bekən wər nə kə. Mi kən wər nəkə ben may in bi, a mən may bə lakə daŋ, lakə ninkə abə in yaŋgəl. Pa wankə la kə tullika nisə ma kəntənə sə ma kaya yəkə ən gabaki daya isekeresen in sekure nə kə in kə a gə gonga, yaw in zintə naw kerere bisara rə re aw in bə niya gərigə bisararəre am ama bisararəre am ama e a gerə wan bisararəre an təmsə ur tə amirə an kpi bisará, bisararə ninkə a yesə bisara kəl, kəl nə kə a yer ar nə kə ur roydəl tə ali ada kpərə. Ada kpərə nəkə ada tə wanu gongə ur tə ali ləsəe bə a du ur roydəl tə alilə ada bə tomsə ɓikəntə ba zum mə səpa kə a tə əna be eləm matəmən bazum ka tə ən kəsən ɓikini məza min derə nay lini rə in mo mo məda gere mi mida gere da bə tom sərə A kpi bisara gərigə ni sə a zangənə sə a minəre bisara in mən bə ni anirə mən bə anirə, mən bə ni anirə mən bə anirə, mən bə anirə, mən bə amirə kay sə wansə ur tə anirə mə du sauki kowanə áré bərkərə ama ninkə kə an zangə an za aduwarə ikən tə si wani bisara təsi ay ekə an esərə dikəre. An esə nə kə are dukə wanə bisara tə anirə, ekə aredukə enə am pimi duniyarə ream. Duniyarə rem nəkə menə ko bilə ko bilə kay tidi rəl mənəda dikəre, rəl mini da dikəre, rəl mini da dikəre ka tə ba zuwi ka tə ən kəsən ay məzə mə mo ge gen kə mən be kə kəyi pemi lare ya? Mikə mi gekə ikə pemikə malaika derə kə tə ən yawwa kəsən ɓikini məza abə yaw yaw kə gawsimi təŋ nə yele bukumsi gbaw gbaw mikə gawtə min a min bə təmsə ɓikəntə ama nin kə nə kə ba zum mipə elkə nə dukə gənə mə kəme kam aduwarə mə yeriyen teme ene ani motəm a mi mo ruydəl, ami mo roydəl gam nəkə ékə dor nə kpəse. A minə wanurerə a zangə ən ay bə ekə a zangə mən fonko wanə sə mə tə mənkə á bərrə a bərə bən. enə kə ami min en abə nə kem. Ba zum mə takure mə kamse wombəl nə ɓikəl sə ni sə are gaw nəgə sə ma tə mən akəsən i ɓikən ay. Mi mi roydəl ay nəkə mida usənə ko niyarə mə roydəl məni ɓikəl ni səmi re dunəgə mə təm nə yaw minu bə, yaw minu bə min doli in du mo təm yaw minu ida kasə dikə rə sə roydəl min mi təsi sə min kə in dun zum sə i durə ay wan min təsi ay mə bə mən dusin kulə mən pəsimi doli ba zum min gənsən usoko ni yaw minu bə i danə ɓikəl nə roydəl mo allə re ali min gənsən usoko, usoko min doləm